כ'האב ליב <hesitation> צו הערן ניגונים וואס זענען- כ'האב ליב מיוזיק וואס איז פאזיטיוו און וואס ברענגט האפענונג און מאכט פריילעך <hesitation> כ'האב מער ליב צו הערן פרויען נגינ- <hesitation> זינגערס וואס זינגען ווייל, <hesitation> ווייל, כ'האב עס ליב